اذا كان أنت بديت تطيب ومن بعد القلاية يعني شدت تحرقت وكل شي ، أول حاجة تعملها تنحيها من فوق الغاز تصب فيها الماء وكلش ، تخليها هكاكا تبرد شوية ، ومن بعد تجيب المنتج لي تنظف به الأواني ، تصبوا فيها وتحكها شواية هكا بالحكاكة الحديد ، ومن بعد تجيب الحكاكة الأخرى ، ومن بعد تغسلها بالمنتج العادي تشللها وتنظفها ، وترجعها لمكانها